Tanti tipi: spaghetti, fusilli, farfalle, fidê, rigatoin, maccaroin, penne, meze penne, cannelloin, trenette, taggiæn, eccetera eccetera. Ditalin. Ògni tipo de pasta gh'à o seu tocco, ciù ò meno, presempio i maccaroin son boin co-o ragù, e trenette co-o pesto, e coscì via.